Gui gak negara ko saji bei menyukong macam-macam bahasa ji bahasa cina, bahasa melayu, bahasa india, bahasa iban dan bahasa melanau idak jegam bahasa etnik kei idak agei keman universiti.

cara kou relek jegum menjaga tan pikiran kou ienlah, akou makau guun, akou pisak bol, akou perserita jegum sakai-sakai, akou memesei, akou relek-releklah, ien tanlah cara kou bak madak pikiran kou sihat

Ako beharap agar telo semua diyak-diyak un agei mudei lau neh, kena bak menjalan tugas-tugas telo. Serta diem lubeng keadaan diyak liko diyak aman dan damai. Ado

Likou melou bei dua musim un, musim ujan musim lasuk, musim singuoh tapi ajau musim ndabei kena agei tan bak nikut sebab ndabei tentu tan agei musim itou

Ajau itou teknoloji masem-masem ngak ji. Madak telou memikir sereta jahak nda memikir inou-inou kereja agei. Semuwa wak kereja sibet telou kena dijawab buyak teknoloji-teknoloji, ji teknoloji AI

Masarakat melou bei idak isak, isak tibou, menari Melanau, bei isak kaul. Macem-macem ji wak isak bei gak likou melou.

A betaek ajau jegem a betaek lahabei nda sama. A lahebei betaek nejaga bidan, ajau a betaek sendiri-sendiri un jahak nejaga telou sama debei un. Ndabei agei a menjaga telou.agei

kak peseluk gak melou a gak liko, kelou a jauh melou a gak liko, selalu tan rindu gak kelou, rasa kasih sayang melou jauh agai tan keman kelou, madak kelou bak tapaklah keji yen

Batui lawuih ako kenaan telepon pa-a telepon paa nyat angai debei kawak rasa ino-ino lah tapi bei kawak rasa megah gak a kiek, a kiek bei hanpon akou puon bei hanpon